Aạuuh esioha bho erna nin oghuduari a- a ghool oboghona, ana nũ okeyaar noghol oboghoroa hadighi kua ikeyarooy ekonaghuduarani ekona nonu aarobho adighiobho keghe etulan oolo <hesitation> parooy opbho dikeablo aar olo apronaar oolo, edetetuna yey oh but edebho ibeh utuladio, ana atulein ezo ho kool etulah obho ani ezobho ani utula zina kezo bho ena utulan zani ologhiohuna ooyhany oh ruolo onyii ọoy tadeiny zina ezegh adighi znia naaio ooh obho ana utulan obho naduasi okpoko nabhe zina aen, odisuobho, obolol ablel zami, anenolo ani teny obi baghani arol udua terou obhobho an. ughi thọn ena. So bolol abhel zanin aloyh totu taport neveourt. ana rol kezobho eghebh <hesitation> alaa hu vanyu etiuan obho odi ateny bo ta looranwbho na huki obho odi akio zane obho kamii ughol alua. sani urughel obho kani utulan kooytooy, so etulan obho pu na kooy noteny oodooi eeyhuduoo, ana loki no rooy taloghi onu na nen ana unin ooy pana okpere hen sana ukperenun bobho pana. hogh iibaghami talooy onuna. ana loyh obezegh talooy onuroa, pana natua nitua olo esiolo ooy obho odi ana rol ekona. Ologhi ohuna obaadio. kenem kanem. anaanii ooy olo ana loyu dien po ologhi ohune obaal dio. kaar kaar oro izuen nolo ana tadighi ehogho ooy opo dikuabho ana odighidio ipabho anta duri ana odeghedi aroiition but anenolo ana iikpera ologhi oruna iinogho ko etula odi iibiokpo obeghe oru, <hesitation> esibhabho iibrokpo redua to state opo dikua obho ta baselsa state etular obho aena bho ughul uruna etula enabho kony eedi aru aten obooy ta gometi obho hatii abui obaal atutobedum esibiabhe tobedum esi biabhe tobeduro kooy kooy na baal ologhi te bu etula obho eedi inogho zezaar obho. ebhel zezaal okpokiolo ukpe olo opopedular. anen etulq oloubalan nio nilan. enara ilo ona tulan ooy natunabhe oyani onunu eeh gua. ioan ikpoki ane nuiil. nodenrdie na naraghi hoki esibho na se ghe haki taghisigh. ara agheral no ologhronuna. nabebh. kaar kaar. okpolo anatebelenan ooy kooy ologhenuna habio okpolo etua tabele nan ooy ezo obelenar olo. aghudum taroia heghe ekona olo. okpo eroa obho rudio. iibi okpolo terome tutenabha ekona irudio marobho aninakool etula Gheghe morol temararooy obho ediekaris gho orna rooy mokpulughuobho ekona satulai rooy odiaghool odo agholam etulai eru po di orru abho aseghe nibaal odi atoloom reoni karab enaro rooy obho podi aghol mo tulan. matula poezira iibagheni ilonu poezira he enaan totulangha odeghe radeghe. esona hetuesu na level olooghina nasusi ekona ory digha gba ne tulari ecoua odo asosibho enula eruehroh itughunion obho akoris adeghe bho. odeghe onogho kooy kooy olo odiḅo tesiobho. karu nokobhoghan tenaan. teghenipa nahogho rooy obho. ogho belanan ikarabh. ana hani otulan unor onunadia be ana tadighi gha nokpoanogho kaniem kanem ediokpo antadighi onogho bho aburumor ohuna dio. anadighi nokpo anogho gha naburu nor ohuna be ooy olo unaar kotengio ma burbunor odi ony oni ole. ode olo pa tobhel ooy ole ana utulario antapeleko? Anta pel nooy tanen olo ana utalar ooy opobho pezaal era neor ogir obha mekitaghisgi etulai ha kaan mapel emarqreyogh ara state obho odigho obho. no omara country obho udighoghobo karuriolo omorooy obho ho tulan aaroi utuadio kalo a nigeria onon acountry tetue se zuan enaarghan